Барои навиштани ёддоштҳои самаранок бояд асосӣ ва муҳимтарин маълумотро сабт кард. Истифодаи калимаҳои калидӣ ва кӯтоҳнависӣ кӯмак мекунад, ки тез ва равшан ёддошт гиред. Бознигарӣ ва такрори ёддоштҳо барои беҳтар дар хотир доштан муҳим аст.